Nduuɓu ujineeje ɗiɗi e no gasɗo nduuɓu mannga haa am, gam to ndungu ndungu ɗo waylani yam no mi laarirta raayuwa, mi waɗi a tenndini programme feere programme ɗo boo, boɗɗum cemmbiɗɗum, nde mi timmini kam no mi raarirta raayuwa, canji wayli kompletely, ɗum warti huunde kesum haa am.